एक दिस एकलो चेडो कॉफी पिवेपाक गेल्लो। तोडेया वेल्लां एक अन्वोलकी चोडू आयले आनी। ताचे समकारा बसलें चेडो ओजप जालो तेम। कोंण कै विचारचे अदिंच चोडू बोडबोडुंक लगले। तेम तका वैत्त उत्रां उलओंक लगले ताचो अदवगाध। तका मेळ्ळुंक येवचो आसलो आनी चेडेंन काले कपडे। घातलेआ म्होन तका तो चेडो अदवगाध दिसलो। चेडेंन जाप काडली ना तो तका पवईत रांवळो। आवचितुच चेडवाचो फोन वाजलो आनी अदवगाधान। तका सांगणे तो आयस पावचो ना म्होन तेन्ना तका कोल्ले। की तेम इत्तलो वेल्ल गोरजेविण्णें तेआ चेडेआक। तापोइतलेआ म्होन तांन्ने माफी मागली आनी तीं। सोदाम तेज जगेआर मेळ्ळुंक लगली आनी मोगण पोडलीं।